﻿Kua vae yayoe vaera jare kirai e yayapo vaera mbaraeki limpieza jaeño se aikua mokoi detergente ace jare iru ye ipuere lavavajillas jokua reta oyapo limpieza va <hesitation> jare se mbaeti aikua kuti oime ra iru tipo de detergente oyembo ocupaba va jare kua peguara como jae rami mbaeti se aikua mbate kua jukurai vaera jare jaevaera